mi andi nei woodi babbitirgel gwalbar giya amma mi medai yiko be gite'am mi medai naftiriko mi anda boono o naftirta be mei amma ni mi andi ni woodi